ข้อยทันได้เคยใซ้สิทธิพิเศษ หรือว่าโปรโมชันของธนาคารอยู่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

ข้อยอยากใซ้ชีวิตแบบมั่นคง มีเงินสำรองฉุกเฉิน แล้วใซ้อยากใซ้ชีวิตแบบอิสระ อยากไปเที่ยวไสใซ้ได้ไป

คิดว่ากะควรอยู่เดะ เพราะว่าเพื่อกะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่ว่ากะต้องเฮ็ดให้มันโปร่งใสนั่นล่ะ

คิดว่าซ่อยได้อยู่นะ แต่ซ่อยต้องเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อทักษะพื้นฐานอาชีพจั่งซี้ ให้เขาได้ซ่อยตัวเองได้มันซ่อยจั่งสิดี

กะต้องเป็นขนมเค้กละเนาะ เพราะว่าวัตถุดิบต่างต่างทุกคนกะกะกันเฮ็ดกะกันหา แล้วกะกะตัดแบ่งส่วนออกไปพัฒนาตามส่วนต่างต่างของประเทศ อย่างเท่าเท่ากัน

กะสมเหตุสมผลอยู่เดะล่ะ กะมาเฮ็ดงานในไทยเนาะกะทรัพยากรไทยกะต้องจ่ายภาษีแบบคนไทยคือกัน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

ข้อยอยากจ่าย VAT น้อยลง เพราะว่าจ่ายไปทุกมื้อข้อยกะบ่ได้เห็นประโยชน์โดยตรงของเงินภาษีที่จ่ายไป

ข้อยคิดว่าควรยกเว้นนะ เพราะว่าเกษตรกรกะมีรายได้บ่มั่นคง แต่ว่ากะบ่ควรยกเว้นทั้งหมด เพราะว่าอาจจะมีคนหัวหมออ้างกะเป็นเกษตรกรเพื่อเลี่ยงภาษีกะได้

สนใจหลายคัก กะเพราะว่าข้อยน่ะ ใกล้ถึงวัยที่ต้องยื่นภาษีเสียภาษีแล้ว กะต้องศึกษาเอาไว้ก่อน

ควรมีความฮู้บักคักเลย เพราะว่าเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่ใกล้ฮู้แล้วทุกคนฮู้ต้องยื่นภาษีอยู่แล้ว

กะคงสิเอาเงินไปลงทุนต่อยอดนั่นล่ะ จะได้มีกำไรงอกเงย

มีผลหลายเลยล่ะ กะดอกเบี้ยมันมีผลกับการลงทุนกับเงินออมของกะนำนั่นเนาะ

เป็นจั่งใดล่ะเอื้อย สบายดีบ่ เมื่อคืนหลับสบายบ่

เป็นจั่งใด มาจั่งใดล่ะ มีหยังเว้าสู่กันฟังได้เด้อ

ยามมื้อแลงน่ะเบาะ ข้อยกะไปย่างตลาดหาแนวแซ่บแซ่บกินพู้นละเนาะ

เป็นจั่งใด มาจั่งใดล่ะเธอ สบายดีบ่ คือมาเป็นผู้งามแท้ล่ะ

ตั้งละเนาะ นาฬิกา บ่ตั้งเจ้าว่าข้อยสิตื่นทันอยู่ซั้นบ่

ก่อนอื่นกะเตรียมใจ เตรียมร่างกายซะก่อน กินข้าวให้มันอิ่ม ตื่นให้มันได้ แล้วกะวางแผนว่ามื้อนั้นสิเฮ็ดอิหยังแหน่

มักล่ะเนาะ กะของอยู่ตลาดมันกะเลือกได้หลากหลายพร้อมมีครบซุแนวเอาโลด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

เป็นจั่งใดแหน่ล่ะ บ่ได้พ้อกันหลายมื้อเลยเนาะ มาอัปเดตแหน่เป็นหยัง

ข้อยกะมักนอนเล่น เปิดคลิปใน YouTube ใน TikTok เบิ่งจั่งซี้ มันจั่งหลับดี

ข้อยบ่ได้เบิ่งหนังมาโดนแล้ว เบิ่งเรื่องล่าสุดกะตั้งแต่พู้นฉลาดเกมส์โกงพู้น กะม่วนอยู่เดะล่ะมันลุ้นดีเนาะ

ข้อยกะต้องเลือกรถบัสล่ะเนาะ จังหวัดข้อยรถไฟไปบ่ฮอดแหม

ข้อยอยากไปถ้ำนาคา เห็นในรูปซั้นดอก มันงาม อยากไปเบิ่งให้เห็นกับตา

ข้อยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดข้อยกะมีพู้น หอโหวดอยู่บึงพลาญชัย แล้วกะมีวัดผาน้ำทิพย์พร้อม เคยไปบ่

ข้อยย่างไปเรียน มออยู่ใกล้ส่ำนี้หนึ่ง ย่างไปกะฮอดสิบนาที

อยากให้ปรับปรุงบักคัก สิขึ้นรถเที่ยท่าเคิ่งชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งจั่งซี้ กว่าสิมีมา ยามมื้อแลงห้าโมงแลงเคิ่งเคิ่งแล้วรถ

ข้อยคิดว่าจังหวัดเลย เพราะว่ามีภูเขามีธรรมชาติ ยามหน้าหนาวกะอากาศเย็นเย็น มีภูกระดึง ภูเรือให้ขึ้นพร้อม

ข้อยมักเที่ยวธรรมชาติมากกว่า เพราะว่าข้อยมักเห็นต้นไม้ เห็นขี้ดิน เบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปม่วนคือหยังนี่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

ข้อยว่าสำคัญหลายอยู่เดะ บ่ต้องแพงกะได้ของน่ะแต่ว่ามันแสดงถึงความใส่ใจแล้วกะความทรงจำที่ไปเที่ยวมา

ข้อยบ่ค่อยมักกินเผ็ดดอก กินเผ็ดแล้วมันกะทรมานน้ำหูน้ำตาไหลบ่มักเลย

ข้อยมักกินตำบักหุ่ง ตำป่าจั่งซี้ เพราะว่ามันแซ่บ แต่ว่าต้องเป็นบ่เผ็ดเดะ บ่ใส่พริกเลย แซ่บคัก

กะต้องตำบักหุ่งล่ะเนาะ เพราะว่าเป็นเมนูมักของข้อยแหม ข้อยกะต้องภูมิใจนำเสนอในเมนูที่มักกินอยู่แล้ว

กะต้องเป็นลาบหมูแล้วล่ะ เพราะว่าแม่ข้อยเฮ็ดให้กินดู๋คัก

ร้านแถวบ้านข้อยนี่ล่ะ เพราะว่าเขาขายถืกแล้วถืกได้หลายพร้อม แซ่บนำ

ข้อยมักกินข้าวจ้าว กินข้าวเหนียวแล้วติดมือปั้นบ่เป็นจักเที่ย

ข้อยมักซื้อกินหลายกว่า เพราะข้อยเฮ็ดกับข้าวบ่เป็นเลยจักอย่างเดียว

คันถืกบังคับข้อยถืกสิกินตำบักหุ่งล่ะเนาะ ตำบักหุ่งบ่ใส่พริกจักเม็ดเลย แซ่บคัก ของโปรดข้อย

นอกจากอาหารอีสานที่ข้อยมักแล้ว กะมีอาหารเหนือนี่ล่ะที่มักรองลงมาอีก เพราะว่ารู้สึกว่าวิธีการปรุง วิธีการเฮ็ดคล้ายคล้ายกันกับอาหารอีสานเลย

รู้สึกว่าอาหารอีสานมีรสชาติที่โดดเด่น อย่างลาบ อย่างตำบักหุ่งจั่งซี้ แล้วกะกะวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่น หาได้จากใกล้บ้านเลย

ข้อยว่าอาหารอีสานที่ขายในห้างอะ บ่แซ่บส่ำอาหารอีสานที่ขายในตลาดเลย มันบ่นัว

ข้อยมักปลูกดอกไม้ตั้งแต่น้อยน้อยแล้ว ตอนนี้ดอกไม้เต็มเฮียนเลย ข้อยมักเพราะว่ามันงามเวลามันออกดอก

ข้อยอยากลองไปปีนเขามันท้าทาย อยากรู้ว่ามันเป็นจั่งใดซื่อซื่อ

ข้อยสิแนะนำผู้นั้นไปอ่านนิยายเพราะข้อยมักอ่านนิยายคัก

กะกะอยู่นะ เพราะว่าการปลูกต้นไม้ ดอกไม้จั่งซี้ มันเฮ็ดให้กะจิตใจสบายขึ้น แล้วกะเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจไง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

ตอนน้อยน้อยข้อยมักเบิ่ง Barbie เพราะว่ามันงาม ข้อยอยากเป็นคือจั่ง Barbie กะเลยมัก

เพราะว่างานอดิเรกเฮ็ดให้ข้อยได้พักสมอง ซ่อยลดความเครียดของข้อยได้

ข้อยมักเล่นแบดมินตัน มันจั่งเล่นง่าย เป็นอันเดียวที่เล่นได้ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่นี่ล่ะ

ข้อยอยากเล่นกีตาร์ เห็นคนอื่นเล่นแล้วมันเท่ กะเลยอยากลองเล่นเบิ่ง ห่าเท่คือเขา

ข้อยมักเฮ็ดงานอดิเรกผู้เดียว เพราะว่าเฮ็ดนำคนอื่นแล้วมันยุ่งยาก เฮ็ดผู้เดียวบ่ต้องไปตีกับไผ ตีแต่กับเจ้าของกะพอแล้ว

ข้อยเลือกเบิ่งซีรีส์ เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายกว่า แล้วมันกะเบิ่งง่ายกว่าพร้อม

คนรุ่นข้อยกะคือจั่งสิมักฟังเพลง เบิ่งหนัง อ่านนิยายไปจั่งซี้ตั่ว

ไปย่างเบิ่งของอยู่ห้างล่ะเนาะ มันจั่งจับ จั่งบายได้ ในพิพิธภัณฑ์มันจับบ่ได้เดะ

เลือกเบิ่งสารคดีล่ะเนาะ ข้อยมักบักคักเลยเดะ สารคดีสัตว์โลกม่วนคือหยังหนิ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

ข้อยเลือกเฮ็ดอาหารแล้วกัน เพราะข้อยเฮ็ดบ่เป็นอยากลองฝึกนำ

กะพอมีอยู่เวลาน่ะ แต่ว่ามันกะสิเหลือเวลาน้อยหนึ่ง แบบบ่หลายปานใด แต่กะพอมีอยู่

โอ้ย ข้อยบ่มักวาดรูปว่ะ วาดบ่เป็น วาดบ่งาม

ข้อยเลือกปั้นดินเผาดีกว่า เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ข้อยบ่ทันได้เคยเฮ็ด นี่ล่ะกะอยากลองเฮ็ดเบิ่ง

ข้อยมักเบิ่ง YouTube ช่อง Bow Kanyarat ข้อยรู้สึกว่าเขาคือข้อยดี เบิ่งแล้วม่วนคือหยังหนิ

ข้อยมักเบิ่งซ่องที่เฮ็ดแนวกินให้เบิ่ง แล้วซ่องต้องกินให้เบิ่งนำเดะ เป็นตาแซ่บนำคือหยังนี่

คิดว่าต้องใซ้สมาธิสูงอยู่นะ เพราะว่าถ้าบ่มีสมาธินี่อาจจะเฮ็ดใซ้ต้นไม้ขาดหรืออาจจะเฮ็ดต้นหักเลยใซ้ได้เดะ

ใซ้เสียม บักจก พลั่ว บัวรดน้ำ ปุ๋ย

คิดว่าบ่เปลี่ยนแปลงนะ เพราะว่าข้อยมักปลูกต้นไม้มาตั้งแต่พู้น ประถม ตอนนี้ข้อยกะยังมักอยู่คือเก่าอยู่

ข้อยใซ้ TikTok ดู๋ที่สุดเลย มักเบิ่งคลิปสั้นสั้น สงสัยสิเป็นสมาธิสั้นแล้วใซ้ใดบุ

ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนี่ล่ะ เอาไว้คลายเครียดซื่อซื่อ นอกนั้นข้อยกะบ่ได้กะเลย

กะซื่อซื่อเดะล่ะ เขาอยากลงกะเรื่องของเขา กะเบิ่งซื่อซื่อกะพอแล้ว บ่ต้องออกความคิดเห็นดอก

ข้อยติดตามข่าวสารจาก IG กับ X หลายที่สุด เพราะว่ามันเข้าถึงง่าย

บ่ค่อยมักวะ ข้อยบ่ค่อยอยากให้ไผรู้เรื่องของข้อยปานใด อยากรู้กะเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงดีกว่า

กะมีความน่ากะถือน้อยอยู่นะ เพราะว่าแหล่งข่าวจั่งซี้ มาจากไส มาวันที่เท่าใด มีหลักฐานบ่จั่งซี้ กะบ่รู้

คิดว่าเกิดจากการที่เฮาบ่เห็นสีหน้า บ่เห็นน้ำเสียงของอีกฝ่ายหนึ่ง เฮาเลยเฮ็ดให้เกิดการทะเลาะกัน

บ่ค่อยมักส่งสติกเกอร์ เพราะว่าข้อยเลือกสติกเกอร์บ่เป็น บ่รู้ว่าอันนี้มันเหมาะกับอารมณ์ใดจั่งซี้ กะเลยบ่ค่อยส่ง

ข้อยสิเลือกทัก LINE กับ IG ไป เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ข้อยกับหมู่คุยกัน

กะอาจจะเฮ็ดให้คนคุยกันน้อยลงมาพ้อหน้ากันน้อยลง เพราะว่ากะสามารถคุยกันในโซเชียลได้มันกะบ่จำเป็นต้องมาพ้อกัน

กะคิดว่าคุ้มค่าอยู่นะ เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะสามารถตามทันข่าวสารบ้านเมืองได้

เขาอยากโพสต์กะเรื่องของเขา เขาอาจจะภูมิใจกะได้ กะกะบ่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาดอก ถ้าเขาอยากจะโพสต์

มีความน่าเซื่อถือน้อย เพราะว่าข้อมูลของเซื่อสามารถหลุดได้ตลอดเวลา แล้วเซื่อสามารถมีคน แฮ็กเข้ามาเอาข้อมูลเซื่อได้ตลอดคือกัน

กะต้องเบิ่งก่อนว่าเป็นตาย้านบ่ ถ้าเป็นตาย้านข้อยกะบ่ตอบถ้าบ่เป็นตาย้านข้อยกะจั่งตอบ

ตอนนั้นเขาอาจจะมือบ่ว่างในการพิมพ์กะได้ เขากะเลยกะข้อความเสียงแทน

บางหม้องกะน่ากะถืออยู่ แต่ว่ากะต้องอ่านดีดี เบิ่งดีดี เพราะว่ามันกะจะมีการรับประกันสินค้าอยู่

ข้อยคิดว่ามันเฮ็ดให้สมาธิของข้อยสั้นลง เพราะว่าทุกอย่างในโซเชียลมันไปไวมาไวเหมิดเลย

ข้อยบ่ค่อยมักเบิ่งไลฟ์สดในโซเชียล เพราะว่าข้อยขี้คร้านไปเบิ่งคนเขานั่งคุยกันน่ะ บ่ม่วน

ข้อยคิดว่าน่าจะเป็นการที่มันสามารถเชื่อมต่อคนได้ทั้งโลกเลย เพราะว่าอยู่ไกลแค่ใดกะสามารถติดต่อกันได้

ข้อยว่ากะยังสิได้รับความนิยมอยู่นะ เพราะว่าในอนาคตคิดว่าคนน่าจะกะโซเชียลหลายขึ้น

มื้อนี้อากาศฮ้อนคัก ฝนเฮ็ดคือจั่งสิตกนี่แต่ฮ้อนบ่ตกฮ้อนมื้อ

ข้อยมักหน้าหนาวที่สุดเลย เพราะว่าบ่ต้องเปิดแอร์ บ่ต้องเปิดพัดลมข้อยกะเย็น

อากาศฮ้อนฮ้อนต้องเปิดแอร์ล่ะเนาะ เปิดแอร์แล้วฮ้อนเปิดพัดลมนำให้มันเย็นคักคักเลย

ข้อยกะจะเบิ่งพยากรณ์อากาศ แล้วมื้อนั้นกะจะพยายามบ่ออกไปไสในที่กลางแจ้ง

ยามหนาวภาคอีสานกะหนาวอยู่เดะ แต่ว่ากะบ่ได้หนาวส่ำเหนือ เหนือหนาวกว่าอีก

ค่อยบ่มักเลยยามฝนตกอะ เปียกไปเหมิด รองเท้าจั่งซี้ ตากผ้าไว้ ผ้าเหมิดเหม็น บ่แห้ง

ยามหน้าฝนฝนตกน้ำท่วม ห่าลางหม้องกะเข้าไปบ่ได้ เข้าไปยากเข้าไปลำบาก

ข้อยมักเบิ่งข่าวช่องเจ็ด กะเบิ่งมาแต่น้อยน้อยเนาะ ตื่นกะมาพ่อกับแม่กะเปิดแล้ว ข้อยกะเลยได้เบิ่งนำ เบิ่งมาจนฮอดซุมื้อนี้ล่ะ